Anajea e fina tawa amerike, fonude ɓiɓee leydi mun dinaji, deɓo e goeko e wide demokarasi wi neɗo ana wawi lamade cili kurɗi. <hesitation> Hoɓe fuu jonkaa e neesu muuɗun. Amerik jooni ana neesorii non. Eɓe njŋtorii du aduna oo fu ana haani laatoraade non.